Siaga bahasa nakkegunang sumpu lolotaq teppuwi niga kengngeq makkigunangngi ero bahasa e ero iyaq sumpu lolokuq ko bola e dua bahasa napake tergantung niga tau naewa sipabbicara biasatoi mabbahasa ogiq biasatoi mabbahasa indonesia iya mawuwuq e mabbahasa ogiq iyanaritu emmakkuq sibawa bapakkuq ko iye biasa e mabbahasa indonesia iyaq sibawa daekkuq nasabaq iyero iyaq tomatowakkuq deqna terlalu lancar bahasa indonesiana jadi mappekengngi mabbahasa ogiq